Ireland haste khe atlantic mohasagor tei gulf ni twuisa ganao wngma bai aroni nokbar twuibar hatai rwgui juda juda. Amoni bagui o haste o kisa kutung kwchang tei watui wngui mano. Kwchangma jora khe december ni simi august tal jora tei o jorao belai kwchangui mano. Tungma jora khe june ni simi august tal jora tei o jora belai tongthokma jora. O jora ni nokbar o pondoroh ni simi bish degree celcius jora tungui mano. Bosonta tei shorod jora kotor o khe hatai rwgui juda juda khum bar o tei hatai no belai naithok khlai o. O haste o kisa kisa khe bisi rwgui watui wai mano.